To, na eing nishimtah a zikiya ka deleh nani jem kii har beaba sunnanaa kossiki hani zide ami wunnen kossike mii za zwangale mii kwaba mamwa mii zudda bami wama gaa mishwaka mishwaka gaada a mimowa haba ka, mi mo habakida amedee wutire shoeah amii wur shoeade akii jah akii jaadi kii wungne ki zo kwanye kii zikwanyidi ziki sunnadi kizi thitoma ki dwu halawa zami we nyina ana datir tula ki wungne ki kuremu shwoni da. Muh yea mii zeyirna nyina mii zike shibtha, mizikke shibtha mii sheah amii sheade ami ziramu sheaw, amii zirmu sheaw da a bami yala gaung-gaunla mii zira zwangale, mizir zwangali da mii kwabra mamma, mii kwab mamma dii ar bami yela silleh mii ganna ya mii tunneh gaamoh ma washenwa a Yunani kwabyo dudi aba fi shwawamu hauwa du ham dawo shilka kaya amii wamma gaah amma ama tunne na ma yikina nama thuhne, nama thuhne. mii niggah halawa eing kwabya zudi a fira shwa wamo har healiya hagina hina eing ha shinsham eing a waramu shenwawa ko mii niggi naa jaedi a dawa shenwawe nigah. Ami thun mile na amnidi mize ni jaah ami zi nil jaadi akii jaah aki jaddi aki wune ki ye thehleh eing kii shur dasikir na ko zii zimha ko jiki shem shwaya kii shwa kize zimha kii zii zimhidi yii nang thu shenhe bii yambo wungimira. Yambo wungimira kii za kii dawa nidawa eing ii zir ka darni darana, kii dwamna nya kii dwamni nyadi ie dawa ni duwa kii daunidawadi lawossu damana zedi kii wunne kii shwani-shwa'a ni zwabba han zwabba muna di yii a a zii kwayin shwakana kii wunne kiyala lakakarwa kaa heh, kii shehdi kii ze ngadwamifi ana matuwayiwa zirwu mwamdita ti ma duhna datir twa kii dawa nya dwamna eingna yeing wa na zira tayiwa yeingwa na ziratayiwa yeingwa na zira tayiwa arki munne akale arki munyakaleda aki dwamna nya ara a kidwamni nya ari da akii wungne wedi na kimmeh thitomawaye han zwabwalmunadi, nyina zami halauyawe a unane zwabwal yamna a wungne zira a za zire thitomawe a shau shilkaka kuri wunidi yii na kimmeweah a kuriwoh, hani zikki beah kimnin kuri woh thitomah ii a show shilka ka a zwayiryina na wunne a ze shukaki a shau ka shwoma nah thitamhahe baa zibuhamnina ba bab munne yakale eing zeahe bii yura na eing a kimni ne jei a sheaw na. nyina a eing kar kani daura ar yaah kwahea-ni kwahada a dami mii dwa zwabwalya ara woanga yal kwariwa a ziriya a zoi shiwu warkowah ara sheriwudi ban dawi wabi baba a dweda haa bilgira thahla a twamiyii han mwarenida a za sheah zukeahwa a lang dwaadi a dwa, a lagi dwa agadi a niga kuriwoh kuriwoh dwah yala thuwon sheaw mile shawawamna a yuwang amasel keange <hesitation> ya yuna yibbi zuddi naba thuwabu yake a wab shwawayea hamawa han zwabayina bii ba kimnini ba zii naa hamana a wabshwawaye eing hammoh eing be nyina a eing moh yir ma wunne a theali a halaurawi mii darnidara, eing mii darnima shenwawa wea ma dangina namwa shenwa yambo wungodi ii zebe nii zebe eing be thanim shima nani kii shimna hala bwanawa yambo hani bwanina eing mu mii darna maa danga na eing yatadida i zea neah nyina dami ar ma wundi di nam turnia yambo wungodi nii zabe nii zebe. Yambawa wungim kwamnyakidi munam two kabra naa na eing mii dar gamallira namii zee beane nam toah kabra mi wungne mii zea na amna nyina bikim bu eingbe a dami yashuwa wamira deleh a Yunani yira bikeah Bwalya sheaw thitomi we ba ziyeh eing kaliwa Bwalya naa finyoma na eing yira ya nyi hani zirna yira na finyoma ya eing bwalyanyi hani zirna. Fin yoma ya eing bwalyanye ani zirna shwawawamna a yurami shwa hamawa. Kiyu halgatauwa di shwawa waje ayuwa halgatauwa ibe be takoh baji bunneh, nyina na eing ni shimta deleh yeh hani danga a yina shentena abi zire yashuwaye zikirwurawi bine ara dami a nura milalayi talna, shenwaye fira a daruan hamona eing be nyina eing yir hani wundi na danga yina shenwena mi zu halauyawa fakiwuda yina eing na shin gugutatibine, ma washinwa ni dau ni wun shinneda nizeni kamna na' mii kamni naada a yemide ahna sen swo eh hala wan swoa eah zuda nan swor nam swo, nam sallah kwamna nam ba shehsan ma zikineah nagin najaamoh in fin zuwa bikim buh. kimnineme sheaw junlun dahinge yi a zi bwalyina hanfireda Yunani kaa un shenhaji yakaleda na eing ki naginamuna ba ura ni ja kaliaji sheaw shwawaje hagin junlayuge en dibeda kwabya, damu jine sheaw hani due shwawaji hani kunninye hani dujine sheaw haginaki nyu mamga ka jaa ni jaah swawamna ayurami shwa hannawa eing be nyina na eing yir ani dau telide na danga a nyina shenwena. Yira wune yan koske a shingire a za na wa shenwa bii eing anii ni kwabri mamunu anii nizirami tha eing nu nii bulabrami thah nii zirwuni bani za kateh kathati yirayamna ziramuna yithi zirwudi a fakka ara ganna dawa shaura amasiselweh a yurama shauyana eing bii nyina na eing yir hani wundi na washinwa na danga a halaura we ki hargi fakiwe gana we be a shau titomawe yan kaula thiman fakiwa nyina we nii tuwama i shenneme na eing hanyi eing a yun hama yir na nagin bikim bii kimdir fakiwamna a dake ziriwu ya kwahawida ara fira nijaa a yurama yi sheawna nyina a eing ba ziki bu yirna nagina a swo, eing a yuwan hamana a Yunani hagi nan wa shenena nami ze nii hamagada nyina moye ma yiwo telidi nam din shem shwabna amii din shem shwabnidi kama nab nyen, nab nyen, nab nyen yalaka zami zani mwar shebe hanyi nab yii kwonyete nam kurwu dwanim dwanim na mii mwawa habaka danama mwowa habaka nama wutire sheaw du amu mii ze halawaya mii za ba'a na bana ba amna thomamah mii zigi killaugane, thitomuwamu a yuwa mii filleh kulalamo a themeh mii ziga halauya na eing a datir tula ma zirana halauya ma zire thitomuwa kwanye ige eing be nyina na eing yire hani wundi na danga nyina shenwe yire yi hani zikki bu eing shuh yeshu wa yea zikira eing yun hamo na nyina na eing yire hani wundi na naginna. Bikim bim kimdir ya shuwaye we ha a zikirwura we binel mize ihitomidi, mii ze ihitomin koske, mii ze thitomin yalaka, mii ze thitomi yaba dumo mu ze thitoma eng ya surneh ana thurita thitonamawe yir ani zii a yalakiena na eing nii shingir i thurina yir hani dau-ni dawada na washenwa na eing zeneh a yaa tadda a na eing an dauyii shenwena dami yina zii thitomiwamna, na zi ihitomi wamna na zilhitowiwamna, na zithitomiwamna ara zie thitomi wamnida ana fii shendawo shenwaye jea na dau a zemi eingbe shenweng jena dau a kurwu ya wung da a zemi eingwi minna na shimbe nagina mi eing be shikayean jeanadau ra za zu halawa yalaki shishi boda ara zamu shwani shwaa ara shunishaeada a zike ni jaa ara ja araye amaselki shau a dawah hani waha mile aye tumamaye eing kurwo kulmamaye eing kurwo a dau a wahada yatadidi ara thoh kabra nii ihitomawi a zii we senna a Yunani eing bed yir hanzikibu we halawadi hani thi tomayi na kabra we ha zeneh ko mii ha kauliwe ko mii ha fakiweh bikim thitoma hagi na thauga. Na eing mii zike ma jani ma nani eing junla foah ho gina zikir bun dwatilganah nyina thito ma gina ziki bim dwala yaka le na yiga mii nagindi nyina mii fahna, mii nagingadi nyina miifagana nyina eing be ara datira a yun hama a yire yehan suwanyine, yireyi han shennenah a datir twa ein nagin ana eing a kimnine milelaye,a kimnine zwabbaye a kimnine bwalayaye shen habo bii ire bii darana nyina yaa thutomawi mii zii mii finna nyina ya nye aro ham nigira eing a dami mii nigira zwaba bii shimda naa mii tungureh zwayamo a shire shimsheliee na eing an hama yatadi zwayami ba ham kimninene a thuomiya we nyina mii ziye sheaw wen han hamona eing bii nyina eing a datir tule yir na nagina, kwosuweh, ar na nagina a yalake, na nagina a yabadumeweh uwa na eing a shau gwajutina nyina hani dau ar ma dargi dumigene a uginanani naa shau gwajuti gada mii dawa dummah.